Irô baka Ezipity àby io zen̈y taloha zen̈y irô nalaza amy ny pieramidy ny Ezipity zen̈y zen̈y nampalaza. Avô ki- kiraro ndreky savaty ndrô zen̈y karà manongafiraka an̈ambo in̈y. Indray lelahy, ndray man̈angy man̈ano izy zen̈y ny azoko volan̈iny amin-tantara ndrô.